E hanyalo marani to o di nangis o say, milo era bana lita tati, e ho gua lita nai, to ha asa ere bo milo era bana 10 litas ko 8 litas.